Raha ndesiko izy kôfa ande Siberia ndraiky i zah mitondra akanjo mafana avakeo mitondra patalon avakeo mitonda satrobà avakeo mitondra fôba fôban'ny tongotro avakeo i kasine, zay.